<hesitation> Okei mauri nonoana a'anana ema aidamuda auamuda eda ouraro veni'o maoradada vono. Da vo inuinu, da vo kukuani, daragada da voabi, kauda bo'obo'odada osi da vuebo. Mauri nonoana a'ana e minva a'anana maorada vono da vova bibina. Vova bibina a'anana isai emu maurina da veveai ovinai. Egenana a'anai spots da orasa wolibol da ragbida vomiado da voebo vonobo'o em maurina em maurina vova meoroa. Yutda eda gana eda guriguri a'anana kamabagana o amurimu eda vi'o eda isani'o inoku edasia o em rebareba da oga oguriguri garau va ko ona rebareba gaga. A'anana a'ana da kainagai nonoa a'ana kainagai gaga'ana a'a maurina da nonoana so ema eda isani'o edasia ona daraga, inuinu gaga, vaiaku, vairi, sisibakao. A'ana mas eda vaono'o o ana nonoa em maurina osensi rava o'ero oga oguriguri va oviabagana oisanava isa'i emu gere'ana ova meoroava. Oga o spots va ana nonoa badina ai gaga'ana ka da vogavara. Ema maorada da vono a'anai gaga'ada vogavarida. Em maorada vono a'anai gaga'a na ka o rua da voabi. Imamda aemda du eda bai so ea. Agona ka inoku vomiado nakumda vovaonoda o nana mara'iunai a'ana ei'adina, aida'uda aua'uda ge'ouraro ro'ava a'ana maoradada aonoro'ava. Agona kapea eda ouraro a'ana vasia okei, ea, idai, nonoa. Nonoa gaga'a komaurina iana a'adina. Gavanana a'ana mas voabikaina, voabi unu'unu. Da voabi unu'unu a'ana maurina da veveau ovinai ema ona ure gaga'ana a'anai maurina da meoro. Kanobaga na aonanai a'ana ema ourava gere'a meoronai vogana gere'a a'ana maorada vono kamobaga, sinabago, amurimda kadim da mara'i ko stil. Maorada vono, vono a'anai emui maurina veveau ovinai a'ana ra'auna kome'a vemia. Ra'auna a'anana mas maorada vono gere'ana meoronanai vogana gerea. Ema gere'ana meoronanai da vogana gere'a ana maurina da meoro. Inoku agona ka urame urame na ka eogu aidanana erawaina a'ana amuri'una erawaina mom adika rumana gaga'anana kamiava adiko ega maurida nonoa, a'ana aidanana eko'ore esia ema naku'u mara'imunai maora'uda oma ono a'ana aida'una e momo'aiva da e rebarebava. Ema kainagaida oma kaina ovinai a'ana emu maurina ema meoro gere'ana meoronana oma. Gurigurinai vo guriguri ovia bagana vononina ovia baga na sibona iana eoguro'ava gavada nonoadada eveni. Ovia bagana da ona emu maur inai a'ana emu maurina ve gaga'a. Ema ourava pauranai o nobo'onai gemena nobo'ona kome'a a'ana. Gega geabiava emu vanuanai, emu traibnai inoku ourava vo join a'ana mas maorada vono. Sinabagada kamabagada iboudada a'ana iada meoro. Ea agoda vaida a'ana kerere ko agoda vaida eda vaoni'o edasia ona i'iadina ko geisa'u ku maurina geisana unauna be ona maurina oisana. Ona omamai avea iada ge unauna nonoana gaga'ana iada geisana. Ae'adi ovia bagana eva isada maurina geisana egana gesina'aira ge kauira geigeidada geisana.